ọọ mọllọ mẹrgẹm mọna yaajị ndam mịyẹm mọ ɗọpị yaarro anambịịna tanẹr mẹrgẹm mọna yaajị anambịịna an ga waam mọnẹ tịkịnọ wa nẹ kẹɗẹm anambịịn pọ nẹẹjị tị kịịnọ kuma anambịịna an taan ɗịgdịgị anambịịna a pọnjịn waam nọ ɗọpịị <hesitation> halino anambiina ponjin to anambiina ponjin wam mo ɗopi halino wam mo ɗopi halino a yaaz waagọ waam mọ ille ta kẹkọ kano ịllọ pẹlẹm ta kẹkọ anambịịn yaag pọnjịn nam kajẹ ka anampẹlẹm. Pẹlẹm waan kọngụm a amụ kẹẹbpịdị, pẹlẹm gị atụ saaga, pẹlẹm gị atụ sabud pidi tamatama to <hesitation> kanga pẹlẹm anambẹẹn pọnijịn na anan pẹlẹm kuma tịbị anambịịna mọya ɗịịjị kọɗịm mọya kẹ kị anambịịna mọya kaljịn kanụ yaajị kwadata anambịịna waa wẹẹz kịịnọ warọ ka pọnụngọ ga pẹlẹm anambịịna yaan nẹẹjị gaa maị pẹlẹm ju mụnan gị warọ. ọọ ka nẹẹkaa maị pẹlẹm munan gị warọ, ụkọ nam mụụm ga sam kọngụm sam kọn tịpọdụk da ta pọkịịm mọ pọt pụdam ɗọk ko kuma ka pod koɗim ɗok anambịịn yaan pọndaụ nam yịn lọk maị pẹlẹm mọnọn gị warọ, mọ ɗanye yaan kọt ịlalau ɗọdọk ɗọdọk kọl mị yaan kọt ilalaụ lọk kụmụn pẹlẹmụm ɓaan mọn lẹẹrgọ yaajịm, waitẹ a ɗọk da kaba waam mịyẹm yaụgu anannjẹẹrọ nam mịn ilingọn ɗọk ko tun mịn lalịịn kanụ nam mịnim ki kụ- kụɗẹ anambịịna a pọnjị hali pẹlẹm nam ganda ndam nbịịndam ɗụm ọnụk saba ta kịịnọ nam ga pịịm kọl mịyẹ nan ga hali pẹlẹm watẹịyẹ ɗọk ta kaba nam mo poona anambịịna ndam mọ ɗụm pọndaụnọ kan ga yaaz waam kọng kan nan ga kwazo wụd- wụdọ anambịịna ndam mọ nẹgaa mọwa maad mịyẹ tịị pọ tụụb mana ndam mọ nẹga kai ọọ Ịshakụ nbẹẹndan ndakaba mịyẹm kaa wụdọ tama tama nbẹẹndan lẹbẹ nẹẹ ị ịkịị waam mọ ɗọpị lẹbẹ awaam mọga lịịn pakko kan ka lịịn pakkọ kaga kaa yaajị wụdọ ọọ wọbkọn yam yaan ɗịtọ tị kịị. Kayaan saan kị pọkịị to anambịịna yaag pọnjịn na pọngọn i nan pọngọn ịnam mọna lị paknọ ta wụdọ anambịịn wẹẹnu wa yaag nụjag nụjag kanu ị wụdgọ saw sawị yaag sẹrsị kanụ mọ wad pịdị swaadị ɓụk saụ kịya gị pọdụk tama tama, mọ anambịịn pụnnụ ga ọọ Ịshakụ nbẹẹndam wọb pakam kọng anẹẹ ta kịị, nbẹẹndam an ga wọb pakam kọn ta pọ mamụ kị ɗọbịn lẹbẹ ka nẹẹ kaa Ịshakụn ga lẹbẹ nam kọng tị ịnị to ụkọ nam <hesitation> mẹrgị yaag kọng tama tama nbẹẹndam wẹẹg ayam waam kọn ta kaba wụtẹnụm mọ yaajị to anambịịna mịyem yaụgụ <hesitation> ana njẹẹrọ ndam nbịịndam <hesitation> sẹb nam gaa ndam mọ pọn pịte nam ga sẹ halino nam yịn pọnjịn ankị anabịịna waa tọb sab da kịị waa nẹẹz waam yịn pọngọ ti kịịnọ ta pịtẹịyẹ to ka anabịịn sabgo ta kaba mergen nam mọn ịlụngọn waam anabịịna pọngọ tị kịịnọ ka pọnụngọ ga <hesitation> sịrị sama sịrị to anambịịnna sẹ sẹẹrem mọ gị ma yaajị tị mịyẹ mọ ɗanye kaa maɗị ka pẹẹndagụm nbẹẹnɗamjẹ nga waa sabụdgụ anga sịrị ma wẹẹgɗa. To ma yaa lọọro ga ọ sụm ụkmọ maya lọọro ̣ka pẹẹndagụm ma wẹẹg tal ma kalkịị ka pẹẹdagụm ankị waa sabụdgụ tị kụlọk sịrị so pụụdụn anabịịna nẹẹ satẹịyẹ gayịm ankị anabịịna wẹẹgọ laị waị kị yaajọ kag laị waị nan sịrịm ɓaan ka yaajị pọtụdgọ da tam ko non kị wẹẹjị to anambịịn adị yaam waam mọ sabtụn ga pịp